Ny asa tena tsara amiko izany an, dia ilay tena mampidi-bola. Izany hoe ilay tena <hesitation> asa fara-tampony. <laughs> Tsy hiteny aho hoe <hesitation> filohan'ny repoblika fa <hesitation> izay asa mba ahafahana miaina tsara izany an, kanefa koa tsy ilay tena mampiasa saina be ireny fa mba <hesitation> asa mampilamina tsara anefany ahazoana vola misimisy.